Pos corrienditu a avial el hatu que mos dimus en cata'l tesoru, no es? No mos amus a queal de mirandiqui paque se llevi sotru'l tesoru! Güenu, á si tenemus perras pa aportal ala isla essa. Vaiga a sel que caiga mu largu pallá pal Pacíficu i enantis tengamus de piíl prestau perras pa arrancal el viagi. Alogu lo que t'izía, avial la morrala i precural palas, liternas, pilas, sogas i de tó que mos puea hazel falta pallí pala isla.